zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enigna amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, aroa amby sivifolo, areky amby sivifolo, sivy folo, sivy amby valopolo, valo amby valopolo, fito amby valopolo, enigna amby valopolo, dimy amby valopolo, efatra amby valopolo, telo amby valopolo, aroa amby valopolo, valopolo